Tabuk ni jora o chwng technology tei digital hayung no yakarwui tongwui manani lama nuhur ya. Tamo hinkhe technology bai tei digital bai world chini fungni siming sarik tei sarik ni siming fung jora chini sampili hai khe chini logi o tongo. Kebobai kok sana hinkhe mobile nango tei kaisa jagao thangna hingkhe bo gari bai train ba plane nango. Abo siming ya bazaro manwui ni raang rwna hinkhe bo digital payment se khaijago tei raang tisana bagwui bo ATM machine o se ma kari o. Chini sago bemar ongkhai bo machine bai se sak ham chini saak ni nai o. Aboni bagwui no technology tei digital hayung no yakarwui kebo tabuk ni jora tongwui man ya hinoi sajakha.